یوه ورځ یو ګروپ ستورمزلي په یوه نوی سیاره کې کښته سول. هلته د سا اخستو د پاره مناسب اکسیجن نه وو. سیاره شنه وه، غرونه او عجبه درختی ېې درلودې. یوه ستورمزلي وویل، دا سیاره د ژوند نښې لري. سمدستی یی د کمپ جوړولو فیصله وکړه او وسایل یې را کښته کړل. په شپه کې ېې د آسمان څخه عجب څراغونه ولیدل.